التخييم في وسط الطبيعة الخلابة طبعا. أفضل.. وش أسوي في فندق فخم؟ وش بسوي فيه الطبيعة وش حلاوتها خلقة رب العالمين.